Wmota owokhakorare iyaresi emawerori kpeka enikpekana ukhadunemagueve uresena iregho ederasozo rariri emema mi emi wuno eso wuno irigho ekhe runayowena efenanejowena nare memadera so owo khakhe korarero madu nema madun ogu ere maduno maregba irigho iyobireze woniowena memewo iresera but nenikpabiare iresenikpekara owena riyarimarezeya ireyoniowena iremi ikpeghore nafame etse esie gbe ri omomo okhere were meh orio meh that rokenemeface aki okpa meraresi kpka amoi npadori irake rianire aya ememaya naganochi powena owani oteme ochi kpowana ikheregbare ugiarowo ugiarowana ikheregbare ugiarowo ugiarowo rizekhionaki ade ageyare mo ikhageyi ime itibozi iyesifufu chiragbere iduraiya wura then iramira marerarese emimakha rese madu adato Enabimararewowa iduraware eniyo kharede nirazemikpegoro idura iregba then akhaya moirigho eyo wena amo okirikpere idge kokua ikpere era nareni rarefu mia wowa eyaya geridu egeri goro iya ekekherevariowokpo mase rurokhege quenikpeka ikhefiokpo ikhirare dori amoife ikpeghoro eyo wo akhegrio donaki marurorese akha memayowena riharememe denikpeka otnayowena amoiimade nikpeka akheke moi ehenarenenirigho nerefumiowo oniefera rimayakere face ibozi mati igbozi manami marede ageyaremore ikpedirimamie wor niime maruevare mareni kpedi ride agemore maybe oyaokere no moimorese oyanabonokharesi sadaka wegare magior iragioriga kanya oge jona ogefamiosa maybe oya noker emerokporowanari na gi enefumoto igeyabena Uki okhagbe onoyaokhegeri famoi otsa ma yaki marakeremumarese makhakhe dua aki mima nade ne amoi akha khe gimedene mejara khege nredemi re naboi mara nie wowa nabi efie ragikpami makha defie then ma di ariri ma di edirobo nadenikepo iduvare owa iyaresenirigo rarine miemirerare amor ekhayagejoroni owenavare ezema ereyi obezewe nicaratu itse emova rimaghyadeto emakheyonerukpo ikhejaracheki mageroi okpeti aroro <noise> ma khakheroi okpeti aroro stie agogi igbe makheyadewe then okha khege yi agogo ise itsegbia mariowe makpegie awe mazisallah mayadua nira oghena zagi ododakpo de werena arighimade oghenazome imeze ododako abri biomillah vare owe oghena khazerirobara dere efe efe nagbede kia wukpu oghenah zerararurokia wor marurorese aduakpo Rara wowo eyowena memewo iya kiui zekere mine till owokhakhevo makheghe fidono mavareowa ma zomagrub nagi ishar makhege nese mare mare makhege watch oni okpeti aroro stagogi igbe nenimakheyadewe ukpenenabi norekira erefumuyiowo mareso wa yawo mafu moto marese ekerowa maresie makporowa yawo magerue mirararukpo magedewe kisi nenima khefumiawo irorimayari resori efekpo aremo maybe okira emobireye iyoneraduemawena ra re nezemienare ikerekpo marara rewatchi whi okpetiaroro then eduome eduome oto ezemieme amirerarewere igwemiora ikhina rari werori ina rariwerori irurogel emiora inarariyene inninarariyere rari iregbare jawa wa iyoma na gevama iyoguoma oyioguone nagi eramah inarariyere ukharuro mie ujowena vare who emarigho hawenarikpo uyori nozemie ureresuugiemo suna righo Sto foyowena kokuwa orayowena rari ayamoi irogho ekheyowena erayare eyakhikpugie erekhaemo so rari mekhasoko hayo kherekhemo irobo medebo checke irobomekerewe emawenara onukpere areyamo irue okpetiaroro iyarwaderowo igeremo rese azuma mierakpo ra ri irigho rirekira eneedi narareghirame efekpo nabi marofiere yere onuwe re nare riabomayo rokhora rari ugie arowonimajere izekhia aki ararize rofiere keremire aremoi ukpere nayeh owena riyare chiowa re iyiaki irkhiaki agereh